Mobriya nu mi mederin oyin enam me kotom okpa kpa, oyoka oyi enam mobriya nu ldodo okonu owei mowane konu oboyuyo enum vivi no okeomobriya oyino enam mekotomo iybakri oyoka oyi enum no owene mobriya mosolu mokpasene mo esino omo omon nọ ovomudarene aswei nu oyan ewenku mobriya ewenka mobriya dọ inu ewen obriyanu oyin okuno ovany ovu okpeki otany ovu nu oyi ovu mu sola do nu ovomoyan davane mobriya mam omo oyi dọ mowin ogumovre do oyika mobriya.